Apikaveve oveve vaera jaeko oime guinoi ipepo eh mbitepe jare jaikue jaema jokope oñemuaña jare jiapu yae täta jiapu jare oveve ivate yave tätavi ojo jaema ojovi ogueyiäve jiapuva oveve ivate rupima yae